اعتقد انو اني راح اكون سيئة بالتدريس لأن اني من النوع الي ما اتحمل لمن طلابي ميفتهمون او خاصتا الطلاب الصغار فأشوف نفسي انو مو زينة بالتدريس.